Au ala, au ala soto au tana au ala musue barsih au rabusa au rabusa peaa awatitika. awatitika ause mejahaha pea au tana kantang au musue barsih au gorenga ew au sasaya bara au gorenga au gorenga pea au loiya au usetampa peema uangkap manua au ungkap manua peaa au gorenga au lata. lataya au lateya pea ima auko ilo iya au loiya pea au goreng bawang sasa bawano au sosa bawan pe ma au gorenga au goreng bawan pe ima au loiya au loe pe ema au sipi. sipie um au tana daun supea au musue barsi bara au sasaya au sasaya pe ima laku awotitika laku tampanasi au tita tampanasi pe imama lako loiya au loiyae pei imama para au iruwanehe au iruwanehe pikaduma ah bara utanaman tido au rabussa. au rabusa mantido pea masaya au loiya. au loiya pe ema Au udina usana. au dina usana pe emama au haaya. au haaya pea. <hesitation> au weew waiwise mejahaha ha pe ema laku au tetu ina weidu. ina waidu iloko usepariu pea ma ye ihora le lako hirup ina bumbu nehe auna bumbune pe emama lako uhirup pape ina rampa. rampa enehela baru ihora le ihora le ihora pe ama au loiya. au loiya laka miaayae manua ma ana una rea sate audi. aude di kulkas ma au musue ibarsih baru au hutua, au hutua pe emama au tusu awaw wanusu kau siworea worea pe emama laku au tunuwae. au tunu aupea masa ya. au loiya. au loiya pe emama awa euwa seloyange au lou pe ema laku au una ina ina ina kacang. ina kacang ma au wee gorengao au goreng au pe baru au mus au wee leleya au leleya pei mama au loiya baru au tumis ya au tumis eniko ina kacange ana una ria nikoye sate me ha pe baru ami aya Mia pe ima pe laku au na ala goreng ala goreng mama alama <hesitation> au tana hidi pariu loku au gorenga au gorenge mama pea laku au loiyaae. au loiya au eu semejaha. ari ami anu au tan ami an pe ema ko au istirahat te istirahat pe imama alama au tana hidi pariu au tana hidi pariu lako gorenga masa ya au loiya awatiti. lou isi meja laku tanpa nasi lakou ya kundana hokana mat ami anu ami pea amilou pikadu la rea aminusuri mimusuri pe ma lako auka mus ea aue riku huta ami peka musu paka, musu hudipo masama meredikue meslaber. meslaber pea mama au eunise au tana au tanae inanu au tana inanu ria au musua ibarsi au sasaya sasaya, pea au goreng. au gorenga. au goreng pea mama au loi hise mejahaha au una kopi laku te ria amininu pea au tana ala. tana ala ria sukua adi pito anu au musua barsi pea aw auwe sukuwa stenga masa Kukus sama pea ima au loiya huse parihu kukus ma au kukus ma pea laku masaya <hesitation> au loiya. au loiya se mejahaha au tana iaanu ianu di kulkas ma laku au hutua ibarsi au una aeia maskaring au tana bawanu, au sipia. au tana sidi au musua barsi au tana euninu au musua barsi baru au sipia, sipia pea ima pea au lelea au lele pea imama au tumisea. au tumisea pea imama laku au tana weidu ria au hiruwa hiseudedite ria ihore le. ihora le pea ima laku au loiya au loiya hise skotole laku au eu hise mejahaha ha pea ima laku hiha mati ria ami anu amia pea imama istirahat au tana suunu. au tana suunu imama au musua ibarsi ausipia. au sipia pea au gorenga. au gorenga pea laku au loiya au peu uwa hise pikadu kaju aueu hise mejahaha pe ma tana sidi au lele tarasi. au lele tarasi pea imama laku au loiya au peuwa hise sikotole. sikotole pea laku au hiha mati ria amia rame. ramee pea dipito ma keduke au tana alama Ria au au teheu au ew hise mejahaha amia rame. rame amia pea imama laku ami husalo nonton telipisie ami nonton telepisi pea imma au nonton pea acara ma pea laku amin tudo. tudo pea imama au hanu subu au tana. au tana ye inanu. iau tana inanu pea au musua barsih au sipia. au sipia laku au tana ria <hesitation> au rabusaa. au rabusa ria ami ninu te laaka imama inanu rabusta apea ima ina adiwata ma au tana aku ure. ura kaenu au tana ya au musua barsih laku au rabusa. au rabusa pea imama masaya au loiya. au loiya pea ima au atitika. au atitika pea kaima pea ima au tana aku tarigu. au tana aku tarigu au eua hise udedite pea lakun au tana sida au tana nasu campura mehe laaka baru au odia, au odia laku jadi plaa laku pea lou iya setoples au pea imama au tana tarigu au una ria ina adona. ina adona panakup lako tunua au tunua pea imama au lodika karna ure au lodika Au lodika pea mamasa ya au eu semejahaha laku pikadu pea ma au tana nasu. nasu pea imama au rabu. au suku weweidu laku nasu iri ine jadi saropu kume <hesitation> ihora le rie satu jam. satu jam mama masa ya pea lako au loiya. au loiya pea imama au tana kacang as au tana kacang as au rabusa. au rabusa pe imama ihora le dua jam dua jam mama pea lako ria masaya au hiru nasu laku sida nehe masa ya loi laku loiya au eu setoples baru husa kalo musia sahe imama rea ku jualang ma ha pe imama au husa kalo ana mati jaga ya au tana ala au sukua hape rea mi ama ape imama laku aku ingine. aku ingin abubure ha lako tana ala dikoko tare risuku abubu re ma a jadi aku ingin nema ala ma rea meuna rea bubu pe ina dipito mama au wari suami au tana aala au tana ye kasbi lose lakuko au una rea suamie au una rea suamie au una re suami pea laku au una iya tatunuta Ta iya mama kulkas mau musa barsi loko tunuaa au tunua pe ema lako una re colo. colo. colo. colo maman sida weidu pepsin sidi laku bawan mo sasaya laku mouse pe mama au tana tomat ha pe ma au tana ye duduu ha bara hui musu rua nehe colo. colo ma lako use mejaha re mea pe mama ina adimasa keduke au tana kastela au tana inanu inanma musue barsi au sipia. au sipia pe imama au hu aue sasa nehe au hutu wa ma au hutu ape mama laku gorengaa au gorenga pea imama laku au <hesitation> loiya au atitika iloko ause parteng. pe ima au tana nasumete au tetu weidu ama <hesitation> repa laku udedite ma laku au hiru weidu se stenga sibure nehe ma laku au hiru nasumete nehee ma nasumete. nasumete laku nasu pute lana campora lakue nikoe au goreng nikome inanu nikome apei baru au campor. campora amie ninu kopi laaka ma pea au tanae suunu, <hesitation> autana suunu pe aimama au sipia. ausipia au tana ria au gorenga au gorenga pea au loiya au siha anau matieu aledia Tewa ledi sinana usatu dua ha matil pea ari mati la ihola pea au goreng keduke. au goreng ma pea. pea rilaku au istirahate inaa antoata taima ma keduke ha hanto ataima subu. subuma au una nasi pulu jawa, si pulu jawama una alama aulemaya adi pitoma au lema ala pudutao au hanu subu au tetuwa au tetuwa ala puduta hm masaya au loiya hise parteng. au loiy parteng pea ya pea au tetu inanasuma nasu mete au campura nasu mete laku nasu pute pea ihora le au loiya au peuwa hise toples hm baru pea baru au eu ala putamaw eu si pikadu ha baru so re niwedu au paru niwedu au eu wanehe ala purtahaha ma baru au soha nasu mm au soha nasu pea mama laku au eu nehe mejama laku auhiha aku undana akoanau mati anu apea baru eu wasaladi ha anauma au asinido mati mati eu skola masih eu skola au nusu halaku autana edupia hm autana dupia ma ria au nauna ria ee au tana dupiama au nauna ria anu dupia ma laku tute weidu pea autapisa. tapisa pea lakuen loko aun hirosida lohana Lakou mouse lohana wakedi lohana maneko dupia me au wedi hora le lako sohayam <hesitation> au sohaya pea ma au sohaya pea ma lako mi aya dupia nikome a pe laka me srahate istrahat ma pe laku aun tudoe au untudo adiwata pea ma ami hanu laku jam ampat jan ampat adi masa ha laku we undana mekeu lahale wasaladi laku au tetu kopi. au tetu kopi laku ina laku ina bekerma au tana beker laku au una te au euwa hise mejahaha hapea laku au tana tarigu laku au una roti hutidotee. roti hutidotema laku au campur laku nasu lohana sida lohana lako au tana mantidohua laku au campor nehe baru au tunua. au tunua pea mama laku au eu huse masaya au eu huse pikadu laku au eu hise mejahaha laku amia amia pea imama pea laku au loko au husa loria ami istirahat nonton telipisiye telepisiye pea ma ulau ari pi kaduhunuri elai au musuri. au musuri pea imama laku au atohoriye aua tohori pea laku au manyimpange au menyimpang pea laku au saa tetingkat ma au arii ributu Au ledo manyimpang hidokeduke au manyimpang mama ina siprei au udi kulambu au tana handok ma atu rohiri hido au totinehe baru ami silaber auwehe keduke ama pea laku ami istirahate. istirahatimama pea laku tudoe pea subu ma auhanu keduke au hanu ma lakuna hasia au una asida. au una asida ma au tetu nasumetema laku nasu pute lohana lakuwe sida lohana lakuwe ririmone laku nasumete pea laku autana tarigu ma aueu sededitema au eu nasupute lakue laku laku sida lohana laku santange laku au campor rae au campor rapea au au odiae au odia ria. ria. ria masaya ha laku autou pidaya au tupida yapeamama laku au eu hise pikadue pikar laku au lodika. lodika. lodika laku. lakue au una hatalae au una inamatanama pea au tetu se au tetu mantega au tetu mantega pe ey mama laku au sohaya. au sohay pe menginap mama laku au lelenasu au lele nasu pea imama laku au hiru nasu nehe au ambore maniko asida haha mama keduke laku au loiya ama mejahaha ma ria amia rame rame Apea imama laku au husa au laidia mudie au husa au lae dia mudi mama laku ami carita. carita mama ria. ria. ria. ria mangkali barang jam sidua au nusu lo au nusu lo imama pe laku au anau emama awanawe anauma laku aku ingin aua aku ingin auntanae hihie. niwedu ma laku auna una sinolela amina aya au una sinole ma au tana dupia isimu mata lako au una au tapi sea barsih baru au talaniweduma laku au eu huse udedite laku au odia au au odia niko dupia meria masaya laku au loiya. laku auloiya pea am